How many times in ley month do people in my house go to ley market to buy food, i’m a family man in a month time I can say everyday my family can go to ley market to buy food because we have to eat I have my wife I have my children everyday we have to eat every single day we have to eat so everyday in ley month from monday to monday my family can visit ley markay on ley average la me my woman with my two children neh we are four in our house on ley average my wife uses abor one thousand liberian dollar for each time she go to ley markay depending on wor we want to eat depending on ley type of soup she want to cook depending on ley resources available to cook la type of food yeah ley type of food neh we can buy in ley market our normal liberian food dishes we eat fufu we eat rice We eat eddo we eat plantain we eat cassava because you have to have a balance meal for ley body to grow you can’t jeh be eating rice whole day so sometime we can change ley type of food neh we can eat if we eat fufu today ley next day we will make sure we eat rice when we eat rice today ley next day we make sure we eat plantain eddo cassawor so it varies on ley average to get a sound meal dah everybody can eat to feed lehself I think abor one thousand liberian dollar can provide something for my family on ley table to eat and we can eat ley and be satisfy for other people around me in my community depending on ley financial status leh one nor my brother ley man like food baney and he making money I can see him giving his woman twenty la us for a meal for a day sometime I see him giving her fifteen la us it depends but I cut my coat according to my measurement ley one wor can satisfy me and my family la ley one where we can eat Na because I eat one thousand everyday another man mon eat one thousand everyday some people can eat five thousand seh one day time but on ley average for me and my family I think one thousand liberian dollar can put food on our table for us to eat you know all fingers too are not equal ley one thousand dalla I talking about to other family la money plenty some people can’t even get la one there seh to eat some people can spend five hundred some people can spend seven hundred some people even ley zogo neh on ley street some mor neh can eat only gari a day so it varies yeah but for my own me and my family one thousand liberian dollar alright on a daily basis sometime on sunday you know sunday la extra day yeah sunday pah la fine day where you can get visitor and other people neh coming to you when I know someday neh where I expecting visitor and thing neh I can add ley money up yeah na becor one thousand can provide meal for me and my family so la own we- we- we subject to only one thousand sometime when my friend and other family member neh coming visit me where I know we expecting guest I can add la money up to two thousand seh sometime A depends ley one wer god give or la ley one wer we can eat and my wife I get ohh ley woman know how to touch she can really put ley together you give her hundred la seh she will provide sunni for your to eat you give her two hundred she’ll provide sunni for your to eat oh god ley woman I get she too wonderful yeah any amount I give her at least when I come from work I will see something on ley table to eat and I can eat ley and be satisfy jeh like king yeah.